Nu kusse a injo nakkea arenna poko' kajua akbangsa, jati, jati pute, ee poko' keloro, poko' pao, poko' nangka, poko' kaluku, kaju bassi, kaju bajang, ee jati, jati eja, kaju sap-sappajeng, poko' kanari, kaju na'nasa, kaju sappu, poko' ambas, poko' pattes, poko' loka, ee poko' jammu, kaju rita, poko' parring poko' gatta, poko' rambutang poko' lassa', poko duriang, punna poko' kajua iya lohe kalia punna lani sakbu i ngasek i